أنا الحمد لله فى العموم كل أوقاتى الحمد لله محظوظة، وناجحة ما فى شى بعينه أحكى عنه، <hesitation> كبرت، دخلت الكلية اللى كنت أبيها، نجحت بدراستى، تفوقت فيها، تزوجت إنسان مرة محترم، أنجبت أطفال، ف <hesitation> الحمد لله، أنا الحمد- محظوظة بحياتى كلها.